कुत्ता अपने मालिक का प्रति प्रेम दिखौण के लां कई तरीके अपनौंदा। उ वेळ-वेळ तिमलि लाड़ से चाटण लगन, उनके पास आके पूंछ हिलौण लगन, वा खुशी से कूदण-फांदण लगन। कखि-कखि उ अपने मालिक का साथ बठिके, सिर वा पांव में रगड़णा भी सुरू करदा। जब मालिक दुखी या थकण लगदा, त कुत्ता चुपचाप पास बठिके सहारा देवण का कोशिश करदा। ये सब सुणके अंदाज लागदा कि कुत्ता अपन मालिक का प्रति बड्ड प्रेम और बफादारी दिखौंदा।